Tabuk hai salo chwng kaham tei chini sakni tongmung bahaikhe bagsa khe tongwui mano. Abono bagsa khe tonina hingkhe kaam jora kaam khaui nogo faidi tei nogni borok rok jora rwdi. Nogni kaam o yak chubachu rwdi tei cherai rok sikima o bo je mansak logi rwdi. Jorao chadi tei jora o thudi tei fungo bo jorao bwchadi tei salo gana gini ni borok rok bai gwdalwui tongdi. Amohai khe sakno tonikhai se tabuk ni jora o. Chini kaam tei chini sakni tongmung bagsa khai tongwui mannai. Haikhe borok rok bo kwsang ongwui tongnai daily daily tei nini cherai rok bo nono nai swrwngbainai.